ʖe ʖan ʖweʖ ʖodʖ ʖadadu ʖukati ʖumbi ʖadamuhu ʖawata ʖasawere. ʖangam bani man do, ʖvalan mohe bo ʖosivuta ʖosivuti nanganimako. ʖona bo jagai banumako, jagai ter demako.